"Pos sí, chacho, pos no ai tiempu d'essu ya! I entovía lo tengu ena camocha, enque agora andu más centrau en ajuntal ideínas. Me gustava que huera algu pressonal, algu que palri de mi propiu, peru entovía no sé póndi enganchal. Me da que me retiru enantis de tenel el libru espubricau! Peru es qu'enantis no avía tantu enreu i ogañu mos tienin embilmaus!